Marsi osht muji jem <hesitation> ma i preferum i vitit për shkak se n’mars e kom ditëlindjen edhe si t’hin marsi, edhe pse osht muj mashtrus se marsi menon që osht nxeht po marsi osht gjithë i ftoft. Me 21 mars hin pranvera edhe pranvera osht stina ma e mirë e vitit ku ja nis me çelë krejt natyra.